මම පිළිකුල් කරන සමහර සතුන් තමයි <hesitation> මීයෝ <hesitation> කූඩැල්ලෝ <hesitation> සහ කැරපොත්තෝ. මීයන්ගේ ශරීරයේ පෙනුම නිසාත් <hesitation> උන් ඉතාමත් අපිරිසිදු නිසාත් <hesitation> උන්ගෙන් ලෙඩ බෝවෙන නිසාත් <hesitation> මීයා මම අකමැතිම සතෙක්. ඊට අමතරව කූඩැල්ලෝ ලේ උරා බොන නිසාත් <hesitation> ඒගොල්ලන්ගේ ඇලවෙන සුළු ස්වභාවය නිසාත් <hesitation> කූඩැල්ලන්ටත් මම ගොඩක්ම අකමැතියි. ඒ වගේම කැරපොත්තන්ට මම ආස නැහැ, මොකද ඒ ගොල්ලො ගොඩක් අපිරිසිදු තැන්වල ඉන්න නිසාත් <hesitation> ඒගොල්ලන්ගෙන් ලෙඩ බෝ වෙන නිසාත්.